مهم جدًا للأطفال في المدرسة حفظ القصايد عن ظهر قلب؛ لأنها هتعلمهم حاجة كبيرة، أولا الحفظ ينمي الذاكرة، ويخلي الطفل يركز أكثر، ثانيا القصائد غالبًا فيها معاني عميقة، -وجم- وكلمات جميلة، وبتساعد الأطفال يتعلموا لغة سليمة، ويعبروا بشكل أفضل.